La wakax pero jach ko'oj ulibra de papa ulibra de zanahoria jach ko'oj, b'alaj kijantik tub'u'ul, kijantik tu b'a je', kijantik une' junp'ee libra k'ek'en, kax, la que mas tan injanal.